أفضل إني أروح في رحلة علشان أستمتع وأسترخي وأنسى تعب الأسبوع من خلال تجربة جديدة أو ممارسة هواية جديدة أو الذهاب لمكان جديد ما ذهبت له من قبل علشان أحس إني سويت شي جديد في حياتي وتقدمت في حياتي أكثر وأكثر.